الرحلات هو في الحالتين باهيين ، باش تسافر مع صحابك ولا باش تسافر مع شريك حياتك ، الزوز باهيين ، أما أنا نفضل أنو الرحلات الترفيهية تكون مع صحابي، خاطر مع صحابي باش تكون عندي فرصة باش أنا نتفرهد ، نضحوا عنا ذكريات محلاهم مع بعضنا ، الفازات نتاعنا وجونا وكل شي ، تبدى هكا تنطلق معناها تنطلق تنطلق تعيش تشيخ مع صحابك ، فهمت مش مع الشريك عندها ذوق وطعم أخر أما.